देखो र बई था सब जाने ही है कि दुख कई होवे। अगर अपन न कई कई को दुख हो रियो तो अपन कदी भी सूखी नि रे सका। अपनी जिंदगी में ये सुख दुख तो चलता ही रेवे पर यो दुख तो घणी बड़ी समस्या है। जसा की कोई कोई में जावे तो अपन ऊपे दुख प्रकट करा। अपने कोई कोई किडनैप हो जावे या फेर अपन न कोई कोई न धोका दियो तो अपन न आणि बात को घनों बढ़ो दुख होवे। अपन कदी दुखी रेवा तो सब अपन से पूछ बा लाग जावे कि तू दुखी क्यों है।